Барои шустани либос бо даст, аввал бояд либосҳоро ҷудо кунем. Сафедро аз сиёҳ, рангҳоро аз якдигар, то ки ранги онҳо ҳамдигарро олуда накунад. Пас, як сатил ё лавҳи обгармро бо об пур мекунем ва андаке хокаи ҷомашӯӣ ё собуни моеъ ба он меандозем. Хуб омехта мекунем. Баъд, либосҳоро дар об ғӯтонда, якчанд дақиқа тар мекунем.